Respekti për natyrën dhe komunitetin është qendror në kulturën japoneze. Festivale si Hanami, ku admirohen lulet e qershisë, pasqyrojnë këtë lidhje të thellë me natyrën. Në të njëjtën kohë, saktësia dhe kujdesi për detajet janë të vlerësuara në çdo aspekt të jetës.